Për mandé scüza a cueidün ëntà semplicement di scüza, a më dëspias <hesitation> vurìu vulìu pa fe coza l'ai fait, a më dëspias propri, scüza tantu e ques custe a sun le parole për mandé scüza a cuaicün